كنت هختار التحكم في أحلامي يعني انا مالي ب أحلام الناس كنت هخلي نفسي احلم أحلام مريحة كنت هشوف الحاجات اللي انا مش قادر اعملها في الحقيقةكنت هتفرج عليها كلها في الحلم كنت ها <hesitation> لو اقدر اتحكم في احلامي وكنت هستريح في الاحلام من التوتر بتاع الواقع وهقدر اطلع ابداعي بقا في الحلم